Ee ja jó-jó tkuya tjiuñaxi xi- xi xi be'an xi tsjuajni xi chinejni ngani'ya k'ui ja tjian ngu xi suse ku tjian ngu xi aní ee ja kjua xi ña'ájnijíinde nga kuacha ngajni nga- nga tsanga najmíjni jña tsanga kik'éjíña jña kui nitjin ngaa nitjin'e nga be'e xutande kú ja tsa najmíña ja tjín nga tiendáa m'maiji tjin nga k'ia fakinchyitsjaeji tiendáa fakindaeji tsa kucha tjinchi kichaséenchi tsutjajénde kui nga ja mindaeji kui nga kjua'éníji kui nga ja tji'ári nitjáajande ja sué nitja ja sué kui nga k'ia tjiminchyeji jñachinde kui nga tjinikjaniyéri tuxi tijmají tuxi tíjmajínde kui jñande kui nga tjiminchyerikua ijin tjinikjaniyéri kuinga nga ja nga ja kichjande s'ae michye ijin nde michyitsjae tiba tkuéeri minchyitsjae chitkáachirinde kui nga k'ia minchyiyeji minchyiye minchye nguxáa naxa nde n'ñújíma ndia tsabé tsabé xukúcha nga bére yajóori kucha chiníi xi- xi ndiachi chuba chuba má minchyare kui nga k'ia tjiminchyiye tsjuatin tsjuatjinde Kuinga tsa niñu asuchi kjotsa niñu tjiniasu k'ia ijin ja k'ia nga kjin'a tiba kúm'íre ijin nga kji'a jaxúu nga kji'a k'ia ijin k'ia nitjáa ni'asi niñuri minchyeri naxa minchyeri jaxúu tuxi sijen ma kui najmíi kui tjiuñande kuinga xukunga ngajnijin nga xuta nimajni ja tsa nijmáchi chinet'ajójniya ku tsa tjin nguxachi tsa tsa tjiochiya tsaa yajo ba tsa yajo chingachi ngu xáakua ja xi tsjuare sijen najmíinde ku ja kuacha ña'+a kuacha chine tsjuatin tsuatjinjni kui jna- jñatjiuña suse kikjua nga ijin ja kuacha ngajnijinnde kuacha ngajni k'ui nga nga kuachá baj´bichijni nga xuta nima kim'íña ku ja tsanga tjin ndifachinde mii ndifa tusanchimbe tsa kaféchikua ku ja kui xi ijin- kui xi ijin kucha m'íre ja kui xi chinet'ajó ku kui tjiuña xikingú tjiuña- tjiuña aníi kingu tkuyáni xik'ia kja'echa sijen tjinnire kucha ña'á bichini xik'ia ee tjiuña kixíi sa ja tjin xuta xi be'e Kik'ui nanguijni kú tjin xuta nga najmíña nanguinde kú ja tsikenyájíña nagui xuta jma b'é nguxáachi kui- kuijña kuinga ijin ja mindatséjni tsanga najmíjniji ja tukú tiendáa ja tukú k'ia nga sakuña tsanga najmíña kui jñande tanga kui nitjin nga b'é kui jña kixíi sa mayo be'e ja sa mayo be'e xuta xukú nga xuta nimajni k'ui nde nga nitjin'e chu ndabá kjia nga bajó ma kui jña kui nga- kuin nga- nga- nga ja tsanga tjinña nangui nguxáa ja b'éña kui jñande kui nga kjua xi ña'ajninde ja bichájni nixíjni kjua xí kui jña tuxi ñ'ú bajó ma kuinga ijin ja tukú juachá nindájni tuku kuacha ngu sarten b'eái ijin tanga'airinde ngu sarten nguxáachi iseti tsa xine b'ejníri kui najmíi kú nichjanye nitjae nichjanye nitjaechi sijen- sijenchi kuinga ja tukú chitkáa tukú chitkáa tukú tibat'kuéri minchyiye tsjuatjin tsjuatjinji kja'écha chine nga xi'a tsanga tjio mejéri b'etejínri kui nga ijin kú ja kuacha kui nguisají tsanga nga tjio xi tuxi tsjuare sijen'e ja kui jña kixíingasa kui tjiuña nguisají tsanga ngu te tsjuatjin tsjuatjin b'etejin- b'etejinri tsju b'etejíinri Ijin nguije xu'na'e nikja'asíinri ku ja nguijema tkuya ku chan chine kui nga fa iji fati'e kucha m'íre iji kjua'e tsa xka nachja tsa mi b'eteji kui- kui jña kixi tjionde k'ia nikatjijínri máadre ja nda chine najmi tuxi chan chine kui- kui jña aníi